ஒரு இனிப்பை ஆரோக்கியமானதாக மாற்றுவது, அதன் சுவையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது, ஸ்மார்ட் மாற்றீடுகள் மற்றும் பகுதிக் கட்டுப்பாட்டைப் பற்றியது. இதோ சில குறிப்புகள். ஆரோக்கியமான மாற்றுகளுக்கு தேவையான பொருட்களை மாற்றவும். மாவு: நார்ச்சத்து மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களுக்கு முழு தானிய மாவு, பாதாம் மாவு அல்லது ஓட்ஸ் மாவு பயன்படுத்தவும். சர்க்கரை. தேன், மேப்பிள் சிரப், தேதிகள் அல்லது தேங்காய் சர்க்கரை போன்ற இயற்கை இனிப்புகளுடன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரையை மாற்றவும். குறைந்த கலோரி விருப்பங்களுக்கு ஸ்டீவியா அல்லது மாங்க் பழத்தையும் முயற்சி செய்யலாம். வெண்ணெய்/எண்ணெய் கொழுப்பு மற்றும் கலோரிகளைக் குறைக்க, பிசைந்த வாழைப்பழங்கள், இனிக்காத ஆப்பிள்சாஸ், கிரேக்க தயிர் அல்லது வெண்ணெய் ஆகியவற்றை மாற்றவும்.